أنا رجعت ألف سنة ورا وبدأت <hesitation> الموضوع باللنسبالي كان مثير للفضول جدا فبدأت أستكشف العالم من حواليا من ألف سنة كان عامل ازاي وشفت شكل الطبيعة والبيوت والناس في الوقت ده ، وفي أحداث تاريخية كان نفسي إن أنا أتفرج عليها فإتفرجت <hesitation> ولسه بقى بشوف يعني هعمل ايه تاني.